عيد الميلاد تاعي مدابيا يعطوني دراهم مايعطونش كادوات، لأن الكادوات <hesitation> يزيدو غير يحكمولي المكان، ماعندي ماندير بيهم، الدراهم هوما الصح نعم.